د ف - پیشکې په هکله ا کوم غلط تصور چې وجود لري هغه دا ده چې وايي څې پیشکه اوه دانې نفسه لري او همدارنګه کله څې لویګي، همیشه په پښو درېګي او امم اوبو نه یې بد راځي او پیشکه هیڅ کله هم اوبه نه خوښویي.